Sente sente nezisobora kuba nezisobora kugura amasemererwa habwokuba bwokuba oyina sente no sobora kwihikyaho bulikimu kyona kyokwenda. Hati katugambe nka'nyoowe, obwenkuba niina sente zange, ninsobora kufuna nke ebintu ebyange habwange nkwenda. Kyokubanza nka nyoowe nyenda nyenda emootoka, nsobora kubanza kufuna emootoka. Okuba nina sente, ninyenda ebisaka bingi nikyo okurora nina sente ninsobora kubifuna. Ninyenda kufuna nabanywani habwokuba wenkuba nesente, na'banywani baba nebeyongera.